أفضل قراءة كتاب جيد، ليش؟ لأن الكتاب يعطيني فرصة أعيش القصة بطريقة أعمق، وأتخيل الشخصيات والأماكن بنفسي، القراءة تخلي خيالي يشتغل، وأقدر أستفيد من المعلومات والأفكار، <hesitation> لكن الفيلم يكون ممتع بس أحيانا يسرع الأحداث وما يعطي العمق اللي في الكتاب، بالنسبة لي الكتاب هو الخيار الأفضل.